كاينين بزاف ديال البلايص اللي زرتها وعجباتني ومن هاد البلايص مدينة افران اللي هي مدينة ساحرة وجميلة جدا بالطبيعة ديالها والنظافة ديالها والهدوء ديالها كتعجبني بزاف كتعجبني بزاف حيت فيها هاد المواصفات كاملين